Koa araka hevitrinakà, tsy hitako edy raha tokony ifandraisan'ny fisalasalan̈a ndreky fahalalan̈a. Ia, fôtony zen̈y izy io zen̈y tsy pare fekiny zen̈y izy. Fa ten̈a ny tsara <hesitation> tsy misalasala fekiny zen̈y man̈ano raha e. Karà zen̈y. Manjary koa fa misalasala bàka anao lasa tsy marin̈y zen̈y raha ataonao amy fahalalanao.